Chacha, lo sientu, estava tracamundeá i porcima tuvi un día malu. Poemus queal pa palrá-lu? Quandu estés de vagal, no te precupis. Peru que sepas que pa mí es emportanti que sepas que sientu d'avel-ti palrau assina. Ya me conocis i sabis qu'alas vezis me pongu mu morrúa assinque tú ya m'izis pa vel-mus i yo esprical-ti, si me lo premitis. Tapocu no me quieru destendel más en el messagi que sé que tú tamién andas enreá estas semanas.